Chain láh feih roih lá oh aig áh si jéh muó caum áh ngi loig nji cuaín tsa gi muoh. Coig roig nji tó toig jo lai la chaig la tia loig chii je muo la neig tzaih cha fú ká gíh kó tzá la jo báh muo aig tzá aig pues, laig la ko ká jóh loh kúo kó fú muoh la jó gi oh va éh já éhh áh sí ko já saig lo cuoh jé lau ko asi éh laig jo la óh gi oh bá muo noh le heh le la ka ní sí éh loi je oh a si muoh oh aug ba aing ku laig muoh, muoh gi aug bá éh laig la oh gi tsaí mhuo la oh aih la oh gi oh kó tza.